नाइजीरिया में पाँच सौ इक्कीस भाषाएं हैं। और वहाँ चार प्रमुख जातियां हैं और वहाँ गीत भी ज़्यादा मानते हैं।